Ngëëncáam kalilan, ngooko kalilan úway koowí kalilan uwi ajá umband unú uloŋ ngëëndeebaţ. Umëëntáwun bëliyëng, kowi káaya fënţëwí ajá ulilan. Umband uloŋ unú undeebaţ. Ulilan ací undeeb kací ulilan di káacinţañ, undeeb kací ţí kowi káayáfënţ uwí.